No isaky herinandro zaho te hiteny hoe, ah eo amin'ny valo lera eo laniko isan-kerinandro mivezivezy. No isanandro izy, eo amin'ny quarante minutes eo isanandro, efa-polo minitra. Ah de amin'ny sabotsy lahady, weekend regny, bebe kokoa gny fotoa laniko, mety mandany ray lera isanandro aho na mihoatsy anizay. Zay mahatonga anaha miteny hoe valo lera isan-kerinandro eo gny laniko amy fivezivezena.